في حال انقطع الأنترنت بموبايلي اول شي راح اسويه اي اطفي الوايفاي بموبايلي و ارجع اي ايي- اتصله بالأنترنت مرة ثانية و اشوف شنو الوضع اي- في حال ما نجحت وياية العملية راح احاول انو اسوي نسيان للأنترنت و ارجع ادخل كلمة المرور مرة ثانية, في حال ما نجحت ايضا وياية راح احاول انو اغلق موبايلي و ارج- الرجع اشغله مرة ثانية.